<noise> Ny fomba fiasan'ny ampola ah, ampola longany ah fahafantarako ananjy mandeha amigna courant, de ampola nefa ah sy hoe ampola raika fô fa m-mifandray amigna interipteur izy, de interipteur mban'ny ampola mifandray amin'ny alalan'ny fil, de rehefa mizimizigna igny ny andro ah, de pihigna interipteur ah de mirehitry ampola, de magnazava ny olona an-dragno.